कोई कवि रेवे जनिए कविता मजाकी खेता या गाता आवे। <noise> तो आपन उसे पूंछा या खेवा के तू मजाकों गावे यार थारी आवाज मजाकी हिते यार। आपन उसे पूंछा <noise> के तू कस्या गावे यार, अत्री मजाकी थारी आवाज कास्या हीते यार। भई मयभी बता दे यार ई प्रकार से उसे बाटा करा फेर ऊ खेवे कई नि यार। नॉर्मल ही बोलूं मु आसा हिट जावे आवाज। फेर ऊनिय देख के आपन भी कोशिश करा, के यार ईके नई से आपन ये भी गया आणि चावें। <noise>